Ät nta't muspa nku'tä keso, nta't muspa nku'tä crema por que tzyäjkapya't mal, tzek topya't y por lo mismo este mäsopya't y por eso nta't muspa nku'tä.